<hesitation> Aawril duu ko ɓe mbiyata puwaason daawril koo. Ɗun nii warta e hakkille an. Poison daawril so warii, hinnoto eɓe nelda yimɓe kulle ɗe jooɗnoraaki. <hesitation> Saa ƴeewii jooni, Aawril ana jeyaa e lebbi kawrooji e fuɗɗoode ceeɗu. <noise>